اربعة، تمانية، اتنى عشر، ستين، اتنينن اتنين واربعين، اربعة وتمانينن، تلاتينن مية، ستة وخمسين، اربعة وعشرين، تمانيةعشر، اربعة وستين، تمانين، اتنين و سبعينن عشرين.